Royome uni dun nege ana jipon tone, ana ɓuba fa nege ana jipon tone ɓurde wulare. Saabii ɗeen nokkuuje, so a ƴeewii ɗe. Wulaare majje a tawan nokkuuje nokkuje non wulata. <hesitation> jonkaa wakkatiiji no ngorri e lebbi muuɗun.